Ley different different pot ley get ley country pot where ley can fix here ley hand made pot la one neh you want cook on your coal pot with ley coal you use it la a we can use but if la ley alley pot neh since we get since we get current na we can use it on ley stove because la one a easy to get hat on ley stove than for la other for ley country pot you use it on ley coal or ley wood la how we can do ley thing